Nayan ga nəpka shaayi, dəgono naa ya no maake dəm na ni na fici aka na fitu oka, sannan na me dami bənau na pi am, naa mi na ɗaraci i ɗaakau, sannan, naa dabi akau hara da zəbayi, zəbayin garam naa mai awai shaayi guna pi ɗau, na pa di ɗau nən, namaakai <noise> shiita naa ciita gajabərr, naa karre yaji na pi di ɗau. Naa bi da rab'i təka gara, sannan na ngwi apta səkarr na pi ɗau, na pa naa apta səkarr nən, se na maake madarra sannan na pi dau. Na maake naa madarra na padi dau nən, naa naskopii naa bonvita, zuwa ga waarra daidai nda dəmu naa dlamau sai na nəpkə du. Sannan daku gu nən den gəri maa ancu nən, naa mai bərrodu, aci aa masa du sukutum ye da rami naa pi ci kə kaasən, aci a masau sukutum bi ye, na wuji ci da gadava, da mi naa rabi da ivu da gagəshin ga sannan naa mai kop, na dli am gu na jurni- na jurri- na jurri, nəpkən gara nən na mpi ci ii ɗa tepərr gəri naa mi bərrodi gəri na mpi ci i ɗau, sannan da ɓanji kiida bi gəri. To idan gamatu dən, da mi dagwda ga da bari da bi ga, sannan da jəb dəvu gəri da yin gəri.